Pöche idee in sciô climma da Corea do Sud, into senso che no ghe son mai stæta e manco in Asia, levou l'India, che però giustamente â ciamman sub-continente, perché a va pe-i fæti seu. In Corea faià freido d'inverno e cado d'estæ.